Nuun atu atu mi kandekene tina ni ni viluu, he chimeni ujun há atu atu tiempo kundu yen jun, ndakajiye jun nuu tendio ndekan dio ndilu vinchi jun, uun té choto ña'a nguivin vee tiunde kuenta ndeken ndukuin ndekun nduu ha viluu.